﻿Oïme yave sekirei ambovisita mopeti mediko, jare oimeyave mbae jaji seve, ani sekirei yave sepoano, aeniita jokua mediko, aparanduta supe tenonde <hesitation> opaete mboromboete rupi <hesitation> ambosaluda jare jaeta supe de que se sekirei aesava, jare oimera guinoi jae tiempo, horario, ani mbae horapera se puere ajava jaema jaeko jeita se, ometa itiempo se, hora jare jukurai, jkokua, jokua momento aja v aera aikua vaera kavi